Anre coq upoji e iyana ritu toppaq naitu kasiq toppaq e mawatang apaq ellinna daging e makkukkuae deq to nakko soliq naiyapo yanre toppaq nakko lokkakiq engka acara misalna botting tau manghakika iyareqga to menreq bola